أنا نفضل لو كان نعود راح نعيش نعيش <hesitation> في بيت على شجره خير على الأقل وحدي في وسط البحر يا ودي عذاب ذيك المعيشة في وسط البحر ما كاينش كي اليابسة تعيش في اليابسة ا سيدي وتعيش في الأرض وفوق سجره وكي تجي هابط على شجره تتزحلق اسيدي الله يرحم والدين تلقى روحك قبايله مرتاح في جسمك.